Bára Halldórsdóttir neitaði í dag að bera vitni í máli sem Miðflokksmenn íhuga gegn henni stuðningsfólk Báru flykktist í héraðsdóm en þingmennirnir mættu ekki forseti og allir varaforsetar Alþingis hafa sagt sig frá meðferð ummæla þingmanna af barnum Klaustri gera þarf lagabreytingar svo ekki verði frekari töf á málinu leiðtogi breska Verkamannaflokksins boðaði síðdegis vantrauststillögu forsætisráðherra vegna Brexit greiða á atkvæði um tillöguna annað kvöld lyfjaframleiðsla getur orðið þriðja stærsta atvinnugrein landsins að sögn stofnanda

Alvotech í dag var tilkynnt um rúmlega sex milljarða króna fjárfestingu japanska fyrirtækisins vika er til jóla og sumir hafa sleppt fram af sér

og skrifstofustjóra Alþingis til vitnis í málinu sem þeir íhuga að höfða gegn Báru Halldórsdóttur hún neitaði í dag að bera vitni dómsúrskurð þarf um málið það var fjölmennt í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag þegar fyrir var tekið mál Báru Halldórsdóttur sem hljóðritaði

þingmanna á Klaustri eins og frægt er orðið að frátöldu fjölmiðlafólkinu voru viðstaddir flestir eða svo til allir stuðningsmenn Báru ég er hér til að sýna henni Báru stuðning fyrst og fremst hafi Alþingi Íslendinga haft snefil af virðingu fólks þá er hann ört þverrandi hún er ört þverrandi það er meiri reiði núna heldur en var

þinghaldsins var sú að fjórir þingmenn Miðflokksins höfðu krafist þess að Bára kæmi fyrir dóminn og gæfi vitnaskýrslu sem gæti varpað betra ljósi á hvernig það kom til að samtal þeirra á barnum Klaustri tuttugasta nóvember var tekið upp og rataði síðan í fjölmiðla bára neitaði að gefa skýrslu og taldi skilyrði fyrir því ekki uppfyllt lögmenn hennar og Miðflokksmanna tókust á um kröfuna og úrskurðar er að vænta í vikulok um það

hvort Bára þarf að vitna henni var ákaft fagnað þegar hún steig út úr dómsalnum

rosalega svona þurrt og fræðilegt

ég hélt að ég yrði miklu skýrari

þetta snerist þegar ég labbaði út en ég er ekki enn þá neinu nær bára hefur í fjölmiðlum

að hafa tekið samtalið upp en Miðflokksmennirnir og lögmaður þeirra telja það ekki nóg og vilja fá betri mynd af málinu meðal annars var fyrir dómi í dag ýjað að því að hún hefði ekki sagt allan sannleikann um tilurð upptökunnar og að mögulega hefði hún átt sér

hún segir engan hafa staðið að þessu með sér nei bara ég og kaffibollinn minn og svona nei veistu það það finnst

mér alveg skemmtilega fáránlegt lögmaður Miðflokksmanna stefnir að því að leiða líka til vitnis

Helga Bernódusson skrifstofustjóra Alþingis og aðstandendur klausturs til að fá aðgang að upptökum úr öryggismyndavélum allra staðanna þannig megi endanlega ganga úr skugga um hvernig upptakan atvikaðist fjórir mættu ekki í dóminn í dag og Reimar Pétursson lögmaður þeirra vildi ekki tjá sig við fréttastofu

meira þessu tengt öll forsætisnefnd Alþingis hefur sagt sig frá umfjöllun um vegna ummæla sem forseti og varaforseti Alþingis hafa látið falla

Valgeir Örn Ragnarsson fréttamaður er á Alþingi

já forseti Alþingis sendi

yfirlýsingu nú síðdegis þar sem

að hann og allir sex varaforsetar Alþingis hafi sagt sig frá umfjöllun um hvort í þágu málsins til að eyða öllum vafa um hæfi

að segja okkur frá málinu en við stóðum frammi fyrir

öll málsmeðferð sé hafin yfir vafa

vissuð þið að þið þið að þið gerðuð

breska Verkamannaflokksins hefur ákveðið að leggja fram vantrauststillögu á

forsætisráðherra hann tilkynnti þetta síðdegis að loknum þingfundi í breska þinginu stjórnvalda við Evrópusambandið yrði borinn undir þingmenn um miðjan janúar verkamannaflokkurinn hefur ítrekað hótað vantrausti en leiðtogar Evrópusambandsins hafa ekki gefið tilefni til bjartsýni um að þingmenn geti fallist á

ítrekaði þá afstöðu sína í dag að samningurinn yrði ekki borinn undir þjóðaratkvæði breskir miðlar segja að greidd verði atkvæði um

borinn undir þjóðaratkvæði breskir miðlar segja að greidd verði atkvæði um lyfjafyrirtæki hefur fjárfest fyrir sex komma tvo milljarða króna í íslenska lyfjafyrirtækinu

er japanskt lyfjafyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu og sölu lyfseðilsskyldra lyfja fyrir Japansmarkað í morgun var tilkynnt um rúmlega sex milljarða króna kaup fyrirtækisins á fjóra komma tvö prósent samkvæmt því er fyrirtækið metið á tæpa hundrað og fimmtíu milljarða

umsvif fyrirtækisins hafa aukist á síðustu misserum það hefur tryggt sér leið inn á japanskan og kínverskan markað ásamt því að Alvogen er stórt á Bandaríkjamarkaði framleiðsla fyrirtækisins er þó enn á byrjunarstigum fyrsta lyfið kemur í kringum tvö þúsund og tuttugu og þessi aðstaða hér er búin að fá úttekt skref

að klára okkar klínísku rannsóknir á fyrsta lyfinu okkar er auðvitað stærsta skrefið sem við höfum tekið til þessa og við erum að byrja það núna líftæknilyfin

eru mikilvæg til meðhöndlunar á ýmsum almennum og erfiðum sjúkdómum líkt og gigt og krabbameini þriðja stærsta atvinnugrein landsins í raun og veru eru

mun skilvirkari heldur en þessi hefðbundnu lyf þau eru miklu stærri og

við reiknum með að svona okkar heildarvelta þegar öll þessi sex lyf sem nú eru í þróun koma á markað þá verði velta fyrirtækisins á annað hundrað milljarða

ef við náum fyrst á markað með eitthvað af þessum lyfjum þá gæti veltan orðið mun meiri tvö hundruð og fimmtíu vísindamenn

hafa verið ráðnir til fyrirtækisins frá stofnun fyrir fimm árum þar af sextíu bara á þessu ári Róbert segir efasemdaraddir ekki draga úr sér auðvitað

ekki allir sem sáu þetta eins og við

í dag er auðvitað hagstætt fyrir þetta fyrirtæki út af

af því okkar lyf munu fara út um allan heim allra stærstu markaða í heiminum þannig við erum ekki svo háð umhverfinu hér heima eða íslensku krónunni um tíu þúsund mótmæltu í Búdapest höfuðborg Ungverjalands í gærkvöld fjórða daginn í röð það kom til harðra átaka milli lögreglu og mótmælenda sem krefjast þess að ný vinnulöggjöf verði afnumin það er kalt í Ungverjalandi þessa dagana en kuldinn

úr mótmælendum lögregla hefur margoft beitt táragasi til að dreifa fjöldanum en fleiri mótmælafundir eru boðaðir á næstu dögum

mótmælendur komu saman fyrir utan ungverska ríkissjónvarpið í morgun á annan tug þingmanna fóru þar inn og kröfðust þess að kröfur þeirra og mótmælenda yrðu birtar í ríkisfjölmiðlinum þess er krafist að nýja vinnulöggjöfin sem þeir kalla

dómstóla og frelsi fjölmiðla verði tryggt öryggisverðir fjarlægðu

með valdi forsætisráðherra komst til valda hann segist

sjálfur verndari ungverska gilda sem sé ógnað af alþjóðavæðingu og innflytjendum og gagnrýni á stefnu stjórnvalda er sjaldséð í fjölmiðlum

snúast ekki bara um þessa nýju vinnulöggjöf sem ungverska þingið samþykkti í síðustu viku

virkar þetta eins og uppsöfnuð óánægja

með ýmislegt sem ríkisstjórn Viktors Orbans hefur verið að gera síðustu vikur og mánuði

í þingkosningum fyrr á þessu ári og hefur síðan þá verið að herða tökin á dómskerfinu í Ungverjalandi sem fjölmiðlunum í síðasta mánuði var til dæmis búin til samsteypa af fjölmiðlum sem eru hliðhollir stjórnvöldum og

hefur fyrir löngu lagt undir sig ríkisfjölmiðlana og

segja það stjórnvöld í Ungverjalandi hafa legið legið undir ámæli

í samræmi við

aðildarríki e s b vilja standa fyrir bara í síðustu viku samþykkti Evrópuþingið ávítur á Ungverjaland fyrir að ganga í berhögg við grunngildi sambandsins hvað varðar

almenningur í Ungverjalandi hefur verið frekar seinþreyttur til vandræða

hafnarborginni Hodeida í Jemen daginn áður en vopnahlé á að taka gildi í borginni tugir hafa fallið síðustu daga fulltrúar uppreisnarmanna og stjórnvalda í Jemen samþykktu í síðustu viku að kalla hermenn og vopn frá

til að hægt verði að flytja þangað hjálpargögn og matvæli að minnsta kosti tuttugu og tvær milljónir íbúa Jemen þurfa á aðstoð að halda að mati Sameinuðu

þjóðanna

um ástandið í Jemen og horfur þar á í Kastljósinu að loknum fréttum nú er rétt vika til jóla og margir sjálfsagt að leita að jólagjöfum enda jólin einn helsti annatími kaupmanna í hjarta miðborgarinnar í Reykjavík

það er rétt vika í aðfangadag og fólk gerir í auknum mæli

í sig veðrið undanfarin ár og það

á síðustu mánuðum eru bæði fyritæki og neytendur að auka þessa

það vantar snjóinn hér áttu von á traffík

það vantar snjóinn hér áttu von á traffík

það getur verið erfitt að stilla jólaskreytingum í hóf það þekkir íbúi í Laugardalnum í Reykjavík sem þurfti að kaupa sér skúr undir jólaskrautið hann vill ekkert gefa upp um rafmagnsreikninginn

bjarminn af jólaljósunum er mörgum nauðsynlegur til að þrauka svartasta skammdegið það dugar þó ekki öllum heldur finnst mörgum jólasveinar litskrúðugar jólagjafir og upplýst hreindýr í öllum stærðum og gerðum vera ómissandi hluti af jólunum og jafnvel bleikir

við Dragaveg í Laugardal hefur vakið verðskuldaða athygli undanfarin ár eigandi og hugmyndasmiður garðsins

að skreyta fyrir jólin

maður býr bara einn

þá langar manni til að gleðja aðra ég var

að skreyta inni hjá mér en svo hætti ég því og færði þetta hérna út svo fór þetta bara að koma smátt og smátt og ég fór að leita að allskonar dóti til að mynda dúkkurnar allar þetta er allt úr hirðinum ég

mér finnst þær fallegar ef ég horfi svona yfir

ég á erfitt með að gera upp á milli mér finnst þetta allt fallegt en hvað segja nágrannarnir veistu þeir eru bara glaðir mjög glaðir um daginn þegar allt fauk hér um koll þá

upphringingar við erum tilbúin að

þú vilt en það hlýtur að vera mikil umferð hérna á kvöldin er það en ég er með rúllugardínur

hund og ég rúlla bara niður garður Birnu iðar af lífi enga geymslu en varð að kaupa mér skúr til að geyma allt þetta dót í þá fara

álfarnir til baka

ég pláss til að geyma þetta en hvernig er rafmagnsreikningurinn heyrðu ég ætla nú ekkert að ræða hann það kemur bara í ljós í janúar

ber hæst í íþróttum hjá Einar Erni Jónssyni

Valur verður í efsta sæti úrvalsdeildar karla í handbolta yfir hátíðirnar grótta skoraði aðeins níu mörk gegn Val í gærkvöldi

dag ensk og þýsk lið mætast í þremur

reynir að veita Juventus samkeppni í ítalska fótboltanum Bára Halldórsdóttir neitaði í dag að bera vitni í máli sem Miðflokksmenn íhuga gegn henni stuðningsfólk Báru flykktist í héraðsdóm en þingmennirnir mættu ekki forseti og allir varaforsetar

Alþingis hafa sagt sig frá meðferð ummæla þingmanna af barnum Klaustri gera þarf lagabreytingar svo ekki verði frekari töf á málinu leiðtogi breska Verkamannaflokksins boðaði síðdegis vantrauststillögu á

forsætisráðherra vegna Brexit greiða á atkvæði um tillöguna annað kvöld lyfjaframleiðsla getur orðið þriðja stærsta

atvinnugrein landsins að sögn stofnanda

Alvotech í dag var tilkynnt um rúmlega sex milljarða króna fjárfestingu japanska fyrirtækisins

vika er til jóla og sumir hafa sleppt fram af sér beislinu þessum fréttatíma er lokið fréttir eru næst í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld

eru næst í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld